komið þið sæl í þættinum í kvöld ætlum við að ræða við Börk Sigþórsson sem var að leikstýra

Signý Þórhallsdóttir hefur verið að gera í hönnunarsafni Íslands

þar sem hátt í hundrað myndlistarmenn þar sem almenningur getur komið tekið viðtal við listamennina spjallað um verkin þeirra svo geta þeir líka keypt í beinni sölu er mest um vert er að þetta eru almenn tjáskipti þarna á milli ég er að taka þátt í messunni með akademíu

hafa staðið fyrir mörgum sýningum sem hafa verið að fara um landið fyrst á Sauðárkróki svo Egilsstöðum og síðast á Snæfellsnesi með sjötíu og einn listamann þar hvaða gildi finnst þér svona sýning hafa áhugafólki um myndlist tækifæri til að skoða mjög breitt svið myndlistar á einum stað þetta hefur vantað á Íslandi að gefst fólki tækifæri til að kaupa myndlist beint af listamönnum milliliðalaust engar prósentur og ekki neitt mjög þekktir

myndlistarmenn þar voru allt frá óþekktum orðinn okkar

sýna málverk og kort og grafík grafík

þetta tókst rosalega vel í fyrra nú er spáð roki í Reykjavík og það verður ábyggilega þetta er mjög mikilvægt að listamenn sýni afurð sýna og kynni sér fyrir kaupendum og fólki sem vill koma

Hulda höfum verið með vinnustofu saman í eitt og hálft ár á vegum SÍM og myndlistin okkar

passar ágætlega saman því við erum bæði

það er góð stemning svolítið eins og fyrir fótboltaleik viljum að sem flestir mæti og sjái það sem við erum að gera

dásamlega hrátt og rokk og ról í þessu já við erum vön því þegar kreppan kom og talað um að herða sultarólina þá vorum við snillingar

því við höfðum gert það alla ævi RÚV sýnir nú

Baptiste sem voru framleiddir fyrir og sýndir á b b c í vetur leikstjóri þáttanna er Börkur Sigþórsson sem á að baki kvikmyndina varg auk þess að leikstýra nokkrum þáttum af ófærð honum til halds og trausts er Árni tökumaður já ég var þátttakandi í ófærð sem að gekk svo svakalega vel úti í Bretlandi og og kom mér svolítið á kortið sem sem leikstjóri í sjónvarpi þar þetta afleiðing af því baptiste er sjálfstætt framhald af þáttunum missing eða horfinn sem nutu mikilla vinsælda víða um heim þættirnir fjalla um franska lögreglumanninn Julien Baptiste sem aðstoðar hollensku lögregluna við rannsókn á í Amsterdam hugmyndin með þessu var

að hefja alveg nýja seríu þeim var mikið í mun að brjóta upp það sem hafði verið gert

kollvarpa þeim hugmyndum þetta

sterkt format á The missing

það voru aldrei sömu persónur á milli sería þessi karakter var í rauninni límið hann var eini karakterinn sem fór á milli seríu eitt og tvö af

það franski leikarinn Tchéky Karyo sem leikur titilhlutverkið

er alveg frábær ég man eftir honum sem sem þannig að þetta er leikari sem

ég hef alltaf þekkt til og fylgst með

hann er með einhver hundrað og þrjátíu kredit á

frábært hann er ótrúlega

gjöfull og og gefinn fyrir samstarf ég og hann náðum glettilega vel saman og þetta gekk vonum framar það er í rauninni glettilega lítill munur á íslenska umhverfið er orðið svo faglegt og formfastara þegar kemur að samskiptum við sjónvarpsrásina en að mestu leyti hvað varðar alla framkvæmd er þetta glettilega svipað Signý Þórhallsdóttir fatahönnuður setti nýverkið fatamerkið Morra á laggirnar og hefur undanfarna mánuði þróað fylgihluti og flíkur undir því nafni í húsnæði Hönnunarsafns Íslands Signý sérhæfir sig í prent og

til Íslands eftir að hafa um árabil starfað við fag sitt í Lundúnum og New York ég var búin að hugsa um mjög lengi það er gömul sögn og þýðir að að morra eða skip getað hægt og rólega ég tengdi það

fyrir Japansmarkað ég var að vinna sem prenthönnuður og fatahönnuður í London í nokkur ár og var rosa mikið að vinna með munstur og sem mér fannst alltaf mjög skemmtilegt með William

flutti til Íslands í fyrra að það væri gaman að búa til og taka eitthvað úr íslenskri náttúru eða menningu þannig að ég fór út og týndi blóm og pressaði pressaði

verið að gera munstur út frá teikningunum og þetta eru bæði íslensk blóm og líka slæðingar og arfi

fundið á ýmsum stöðum sem ég bara flétta saman og prentar

á ólíka efnivið hvaða efni notarðu

kominn með eina

veggspjöld prentuð veggspjöld og svo núna nýjasta er hefurðu í huga fyrir hvernig manneskju þú ert að hanna konuna eða manninn eða manneskjuna sem mun sveipa sig þessum slæðum já ég held að sú manneskja sé

svolítið eins og ég sjálf mér gaman að hanna fyrir sjálfa mig og fólk sem hefur gaman af litum og

verðum á okkar stað á mánudag en minnum á